Is breá liom an tsraith Modern Family. Tá sé an-chliste agus an-greannmhar.

Chas mé le... leis an bPrionsa Albert, sin Prionsa Monaco.

D'fhreastail mé ar chóisir agus bhí spraoi agam i mBaile Átha Cliath.

Sílim go bhfuil buirlí tuí ciorclacha níos fearr mar is féidir iad a bhogadh go héasca agus is féidir spraoi a bheith ag daoine orthu. Is féidir leo léimt in airde orthu agus tosaigh ag siúl agus tosaíonn na buirlí tuí sin ag bogadh.

Tá conaí orm i lár na cathrach, i mBaile Átha Cliath, aah, mar sin is cathair í seo, cathair cineáilín mór. Uh Tá fadhbanna anseo le daoine bochta, agus le drugaí agus le bruscar. Da mba rud é go raibh cónaí orm faoin tuath nó i mbaile beag, ní bheadh sé cosúil leis an áit seo ar chor ar bith. Bheadh siad i bhfad níos ciúine, i bhfad níos slachtmhara, agus is dócha nach mbeadh na fadhbanna cóiriúlachta céanna ann.

Níl sé drochbhéasach dún do chlab a rá. Uaireanta is gá é a dhéanamh. Is féidir a bheith borb nó is féidir a bheith séimh ach uaireanta caithfidh tú a rá le duine éigin a chlab a dhúnadh.

Téim chuig an lúthlann agus déanaim dreasanna aclaíochta. Is breá liom na meáchain a iompair chun mo mheatáin a neartú agus a mhéadú. Agus freisin, ithim bia atá folláin. Ithim glasraí, torthaí, sailéid. Ólaim uisce agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach.